I galli pavoin, mascci perché e femine no, pan de gallinette, de anie sensa ninte de bello, deuvian a coa, saiva à dî l'arvan, pe fâ corpo in scê femine, un pö comme fan i òmmi co-e machine, e palanche, eccetera, insomma.